<laughs> Hainao foana ny mampifaly anahy na rehefa malahelo aza aho. Ny tarehinao rahateo koa moa efa mampihomehy ka vao mahita anao fotsiny aho dia efa mitsiky! Maika moa fa ampianao hatsikana kely ilay izy! Tonga dia foana hatreo ny rahona mainty nandrakotra ny tontolo androko.